व्यस्त सुबेर त्वरित स्वस्थ नाश्ता विकल्प छन ओट मिल्क फल और दही क स्मूदी पुढिंग नटस और फ्रूट या पोहा भी शामिल च ई सभी जू हमर जू शरीर च वे थै ऊर्जा दिंदा पोषक तत्व से भरपूर छन। और यूं तै तयार कन मा भी टैम नी लगदू।